Suni ió kuaa taká este nu nu kuniyó este chiva'ayo suni pero suni ntisaáni ma ku a vece tiwi ni chií te ma kuúga keo xi ichí taka nun nun ticuá xi taka yua taka nuu xintoyo te ichi te ma kuga keéyo.